أول وظيفة ليَّ هي الترجمة أو التفريغ صح عجبتني وكنت نحب نع نطور من مهارات اللغة بتاعي ونزيد في الطاقة من روحي لأن ال تعودك على تح تحسن من خلال كلماتك وممكن مجمعك اللغوي وتحسن عندك واجد بس كانت خدمة متعبة شوية، تحتاج صبر <hesitation> فيها فيها الملل شوي.